Ọnya olẹ lọhi, bẹgẹ num ka eko afulẹyi ga yẹ a, ọdan ka dọka kọle kuwọ kole lọhi, ayọ ya teyi aa gbọbu ka lobilpi kiyaaje, ape̱toha, aa yọtọha, aajolulpu kiyaa, ẹgẹ nọnyẹnyẹ kaa iloyeyi lẹ aatoje kpem ekayi kẹla kaa ga tuyiyaa kitọdọ, aahiyiya lẹ ọma ẹbọ yọlẹ ọma, eye yọlẹ oma, otu ndi du iga yọlẹ ọma tsọsi atẹtẹ loyeyi kingaa je gbọbu ẹgẹ natẹtẹ ge loyeyi lẹ aabje gbobu, ẹgẹ naa ge munum, lẹ achdium ma ke wachẹ onunu nẹ ejoyeyi kiwiwa gbọbu so ejẹgẹ nege tiyiwa bi lẹ, no̱lẹ kuwa ge lo̱hi i nachẹ ge muma kache olọti, ọchọdi ẹgẹ nya lẹa, ọba le heyi olabọ kwọ oyi oyinonya nle leyi ẹẹ ake nyanyẹ ọda duma nodọka kpẹm ma akwemkpo ogwiye kunu ichọla ọchọchọchi, ọchọchi koge heyi du alemkpọ ogwiye kunu chọla e ochọla naje kole kwọla bọa aga lọheyi, ọ ọbum emkpo ogwiye kuwọ le kwọla ẹ ga liye gwa mẹn oga hiye chọla a ku chọla ogwiye Wamẹn kaga lodre le ẹkaguklọ oga lodre le ọma oga guklọ bọa alọkmubọtu, akwẹkpa kumuja gega noga gipu oda oye kunu, akwẹkpa kwu tega noga yẹ akwọwẹ igwu tọ, ake kigbihiyẹ mẹnẹ, gbọbu koyi wọlẹ bọa, odre kolẹnọ kunu kole yache, ole yunche bọa noga dẹ bọa, ole kọlẹnọ kunu ako nahinya owa, oga boa ake lobinyọ koga luwe pla, duwe pla bọa ako ga lemkpọ takliye, ake do kodre kuwọ oyẹga olodre kuwọ ẹn, oke ga oga lodre kunu le kpẹm, oknu le bo̱a ake kwochibu kwoti nmiyobunu, ake itega ono chibu kuwọ ake kwochubu kuwọ ikpona, ehi kuwọ inpona, lo deyi kodre kuwọ a kpo tutu, ake gbo tutu odre kọnẹnẹ nage ya, alodre kọnẹnẹ ya bọa, akedọ kọ ọkpani olẹa alọ ga gwita kabe meiyọ e̱ oga gwuta bo̱a, ọdan ka dọka odo hile nayi golihi nẹ ale tolihi, ọda naga la kpẹm ma nale la agu olẹ nẹ ale gboji nẹ adọka achọ al ọa obọbi ya alokwukwu lewaje, alunma tọ, ajunma lọ o̱te, atọn unma, ake lẹcha chọ gbọbu nẹ aka unma kokwu yu wọ ẹhi, oda duma naka kpẹm ma lege yọyi je yuwọ eli odre ke kwuya dotu nẹ akọkpani achọnun mọda noya nodre kum ya ditu ayọ, alikpẹyi olọfu tọ buwọ, kẹla emema lọbuwọ, ọda ka ka lẹa dẹ, onya olẹ kuwọ. O̱yi ka ko yẹ ọwẹ noge lohi kẹla olọhi lọyioẹ kọla, aayihọt ipu eyi ayi pẹ kọlaa, aklẹla olọdi luwa, jọjọ kela luwa mọda nage ya mọda ẹgẹ nya ẹgẹ nya olo̱hi no, kẹla olọli luwa okẹla obo̱hi layipẹ an oda duma ne doka kpem ma oyoyi je luwa, jọda olọhi luwa, yichtu tọ buwọ k he mọchẹ duma ẹchẹn oka lẹnya wikpo nẹ de wikpo lamọ, okẹnya nage bi a anu nayi lewikpo lọ a, che kẹla obọbi layipẹ an, achọbuwọ ẹchan, akela obọbi lọbuwọn, lojilma chọbuwọ, kela olohi lọ, jodre olọhi lọ kole, koli mọchenya ọha ẹchẹn, ọdan kodọ ka gwiye igbẹla ẹchi nẹ agwa igbeta ẹchi, ọdan koda ka yẹ nyu nẹ ọma nayi ya ahe to afun, aki heyi jikpeyi nmọ odaduma nokawọ ya kpẹm ma nage ya kpẹm ma, akẹla obọdi lọbuwọ ake e chọ ẹchan, achọlọbuwọ bẹ dọka uwa, dọka enọbuwọ, dọka uwa, dọka enọbuwọ, dọka adọbuwọ, ayi nọbuwọ kpẹm dọka uwa kpẹm, achuwa ẹchan, abiyeyi icho memluwan, hokonu tuwa sasa ega otuwọ aniyiwa abọ ẹplẹpa, ọda uma nẹka kpẹm ma nage je luwa kpẹm ma, abiyeyi icho luwan, akọdọ bọbu duma luwan, lojilima chowa achuwa ẹchan, kẹla luwa lọlọhi ijilima chọbuwọ, ọda noka kawọ ya lamọ kpem ma ya luwa, okawọ gbuta memkanọ igbemuba ẹchi nẹ agbuta memlanu igbẹmule ẹchu, ọda noka kpẹm ma nege yu ahe to afun, ọdan ka to afun abọ yipu konya ọlẹ ọma.